Koina maive lar a maingan kaule tara <noise> urek kaule ma taem, a taem a natlik. A taem aning a taem a natlik, enang ap kokong dia ngo kaun iau kium pa iong ava tataing lilik mila ke ke ap mila ar marungai tinge ananalar. Iau aning a atena nikiar a taem a natlik tara lolo kakao lar <noise> mep a natung, nangadi mepo kakao <noise> a botol, lar mep a bute bute la lar ava natnat. <noise> aninga taem a tatur pa alo pa okakao a bute pai a van a pere taur ninga <noise> a talaing ura vaina aninga me ap mila ar armarugai a tinge aninit ma tuk mila, mila lar mila bung bung. A taem mila bung bung a tinge aninit ma ninga malur ne vai, eutun <noise> ninge i tur ure ninge vai ninge ap kirmila nunuran mep ia lamagit me utun, na marang ia lamangit me utun i vaninar tur ia buru. A taem mila keke ap mi <hesitation> lopa paka paka kakao <noise> mila lopa paka paka kakao, mila kuvung <hesitation> pa na natnat na kakao lilik ap mila boto botolan lar ava natnat. A taem mila bute, bute la lar ava natnat, <noise> a ot ke tar ap aot vakonda tar nakiking. Kira <noise> nunure pa o marang ininge i buru mia lamagit. A taem o marang i buru mia lamagit, iot ma kiking. Kamkambi no marang i avar a kiking. a kakaian ka tar a buru tua piu. O kakao ininge a <hesitation> loloi mep lara natlik a bala balaure i buru nangadi. Ai ataem a kukula, lambar pa tua ava natnat ionge lambar kon ia. Ia ravate pa kokong ap enang mep;. la lo va piu a buru omarang i buru tar ma kiking, taem omarang i buru tar ma kiking. Kokong ia amber utuma, enang la puak pa ia vuo ma kar, lambare iau. Lambare ia utuma pala minaiat tar la vung tar a balasta ma kiking tar a vung a balasta. La rau a kiking, la ingit a kiking, taem laingit tar a kiking, a lilikun utua malar. <noise> a taem a ke ma kiking. a ke ma kiking kandik, enang ap kokong dia vurek, dia puan pi angng tara bo melet a lolo pa na kakao ap a urmangit a paka paka vovai tara. <noise> bunbung ono vunang <noise> a tar pet pa ngir na pakana tam a bungbung atuo line utun, dia ongor pa mila utuma ka pala minaiat. Ai lar are iong na manga na minobo nikiar a taem anatlik, inangadi. Ai lara a taem dia lo lilikun paia <noise> akiking, a ke ma kiking, itapo kot ma kiking. Mitinge alo malet i tumo ka, auan melet tumaka tar lare melet a kiking, tuk a kiking i map ae taem manung kaule me nang ap kokong, arei nangandi mep iong na voro na momonong i toloi tolo ia. <hesitation> <noise> iong na taem <noise> iong na taem na a kum mar kar, atalik murmure, la tena murmure ma kar. Kondika bot lar angir, are ningo umbap a vung tupere a murmure kon a kar amurmure, urep na kum ma kar a kar ia ambar ka ia tena murmure lar a ninga manga na <noise> ninga manga na nilaun ot a toltoloi manung nilaun are rei. Ia atena minaiat nikiar, ping angugu vunang kokong ap enang, dia ot malmal ot ia tar a ot lan, nung nilaun i ot koina tar tuk kondi a lan narit ap a tolai malet ap ar vatina malet tar ava nanatung narit langir ngir narit. Ai tara lar nangandi ma pakana bung kondi dala bala, balaure kurue anudala nilaun, kaka unuk mep a vinarum ka ia vot, a aur mangana <hesitation> a ur mangana ur mangit ia vot ia, vote tar ia vaburu <hesitation> ia vot tar ia vam bilua nilaun, tur dek va tur dek. Dala <noise> ta malmal ot nudala nilaun tar naronge, dala rap dala kokoina. Kir tar taning ia bilbilua. na minombo nina luluai kiri maingan taur taning ia bilbilua, imaingan taur dala rap, dala ta kokoina ot urep, taim dala lan kati apiu, <noise> dala ta lanlan lilivan mena <noise> koko na niurek. <noise> nana ma lanlan lilivan mena koko na niurek, va re mep va paelep kan na urmagit kondika. I ionga tar dala ren manu dala kine kati malar, tur dala rap dala muit na ur mangit kondika. Pina kir va lan lilivan ma niurek, vare vat pere poto am ta mangit ia ta rap u lar ia ot, ma la kasial iau ma kaka u keke a tinge, kaka van atinge, u bungbung atinge ma pakana ininge, iau tena longor taune na niurek ne nang ap kokong. Ai ataem a ropope bot ma omarang iot ma kiking. iravate ia nangadi mep, anurek, walongo longor nurek tar va koina, tar num kine ia koina inangandi. Ai lar a re na paka pakana kondika mep ia te tut na manga na momonong ai tolotoloi ia tuk utua ma artovo iot vot tar atua ma artovo. Aninga taem a keke ma artovo mila wan pa wuoka, nakorkor mila wok, ataem mila wok a tia ka nakorkor, mila wokwok, amburu pa, namatang imatale. Anung fet i tatur i lo paia koua natnat la ambare ia utau vumeri ma pala minaiat auan utua alolo na marasin tamal na ongor rap imat kakaian lambare utua, a not ai tara lolo pa na marasin ato, alo pa na marasin a iopa tar alikun malet komoi tatoke ya tar kutika nanalar ai tar arel nangadi mep a vatung koina urep kokong ap enang dia ot bala, balaure kurkurue ia tar narit auot nangandi dia balaure paia taur narit aot vut aving mangana vaina nangandi. I tar dala rap langandi kaka dala luk daon ma kaka u nure tupere a natlik mep kiti kirta kokono kiti kirte na tamal dala balaure rep ma natlik, ininge ia poro na ta hevi, kamba dala bar ap dala tiri melet ika, dala vere vaimat avi mata. Mangit nangandi nundala na vinan, dala va paelep argilgilianai dala mena vinan tar naronge nundala minombo, nundal. a kine ia ta kokoina ot tar kir dala poro pote tangir na momonong, tangir na pakana nangaoi, tar dala ta rere nundala lar mep i tak takondo mep kokoina vunang. Dala rap dala mur rit mena paka pakana nangandi, koina tar dala rap dala ta ke ap dala rap dala ta mombo tar mena paka pakana nangaoi. I ionge, ai lar a nungnung pa dala, kona minombo nina tarai, a mangit a hevi vot me u, va valari tar uava. valari taur va balaure u mena paka pakana kondika tar naronge, a num kine ia koina. Taur naronge kir ta mangit melet ia rap u nangandi, valongor niurek nangandi. Aururek mur a pua na taem a nat lik tuk kondika iau atena <hesitation> iau navoro na minaiat ivala tole pa iau ping angugu vuna enang ap kokong dia ot bala balaure kurue pa ia vunang <hesitation> anuk a luluai ilar nakandi a balaure u urep, taning a pa ka nabung onge la tole taning a pakana onge, lar narit a tole ninga pakana kiti <hesitation> a balaure a pianapal <hesitation> ap agugu maive vuna, are lelan nangandi mep, kokong ap enang dia balaure ia vunang, <hesitation> iong na ur mangit onge i tur mungo pa ia tar a pet, nung na kokona urmangit ol. <hesitation> i ionge lar ma nung minombo mitua lamba laurai ne enang ap kokong tar kuti narit ap tar narit anung kine, ake kum onge, me wa nanatung, ap aot gugu apa, porote na ngirngir na mangit tinge kaka a gugu media urep balaure kurue ia. Ap dia re ure ia mena paka pakana ionge, anuk ika ionge ap koina maive na paka pakana ionge a u rurek ono manung na bini lua i poropote ia. Aot ongor ina pa na binilua, taur narit a lan. taur narit a ke ap aot balaure malet va nanatung. taur narit aot nuknuk tara ta ongor malet, tar la ma nu nila artovo taur ma nila nilaun me namur ap tar me namur, la la balaure ia, anuk ika ionge koina.